Mballe ɗee mi yi’i a yaha jim no wooɗi. Ɓanndu maa nduu kam a yiya bana to jimdu ustoto, miin faa haala goonga mi wi’ata maa, dikka daara no ñaamirta e iri ñaaminda ɗum naftirta. Gam kujeeji ɗi ñaamataa ɗi ɗuuɗi, ɗi ɗuuɗi.